Mhen ya-kpa bho-to mhen kpolo mhen gualeba nimhen-yan-le, mhen gha gualebafo mhen khue ibhime mhen ghan-khue iyan mi mue-lekhere bho-bho mo-mhen egi-mhen-na-lue iwina eno-kele ogha ri-school mi gha re-ighi mhen nalue iwina, mhen-gha si-iwina around 9am ego go ihini mhen yah so ego go ihini, eni-ego go-ihini mhen gha re-bha ye se egha-kota ege-egogo <hesitation> mhen kue ariowa.